حابة يكون العالم خالي من الجريمة على أنه يكون خالي من الكوارث الطبيعية، خاطر الكوارث الطبيعية ممكن تچي مراااات ما تچيش ديما لكن الچريمة أكيد آآ يلزم البشر يتحكموا فيها، والچرائم البشرية آآ هي اللي لازمنا نتحكمو فيها ونلقاو لها آآ نقاولها حل آآ هي المستعصية بالنسبة ليا مش الكوارث الطبيعية.